Alura üna alternativa a la carn, a ie la roba muderna ch'a pöl esi le bistëcche dë soia, pitost che cui dë tofu pitost che tüte cule coze li ch'a sun d'alternative dizuma muderne se no a ie i pois, le lenticchie, tüte le verdüre ch'a sun pa dë verdüre ma a sun dizuma dë legüm ch'a së trövu ën natüra